في يوم من الأيام، كان هذا وجت الظهر وكان في لعبة تخص طفل، هذه اللعبة صارت تحكي معاه وتجول له: كيفك؟ وترى أنا أحبك وو و أنت صديجي وما أدري إيش، الطفل طبعًا هو ما يدري، فأخوه كان كان يعدي كده يعني جمبه وصار يسمع هو كمان اللعبة وأخذوا منها، وهذه أصلاً لعبة كانت ملبوسة.